unnum ittati maan ennan attam itattii ennan yaani utamaduni kabila fulania tatante hiitein dandete barrete ak ishin dat hindatta unum itatii maana won tan kullin onni onummira katii wonnin tente ridhikite middasite dandete himmidasina etet won heambo won himmidafamn hinjirtuu dubattan <hesitation> himmidafamtii won sun dudu ishian unnum midafamtii bila aa wou shidda yoyote.